Was shinah kyakichan tekwoh achengan pombah awumin tekwah nonih aki akyeh kotanah sus kenget kawah kutangah parengah tekwoh asubuhi nsaa nne saa saba mitan lunchi amilea tinih awah tos kyakihchuh mit tikoleh kechiryehchan na mbuzi den yote saa saba awah ta ghaa paugh ayokchan kupah kutany nyasih kekwah saa naneh saa tisa iwe ni saa kumi na moja hii utapachay kamah lunchih saa moja ayah saa mbili keriyah nyeteh katuwit kuruwan keyech tewooh kuwoshan perenyan aah kehwolokowan akanguhah lunchi angunah yat kyakichuh lee nyaeh koporyah pat tekutenah sahtan nyinan komitan tekutenahenyun wan angunah wenih nyorwan alishanan komton tekutenanenyun wan angunah wenih nyorwa alishana moning nyohkaram omba atonih opchan moning pat akepangan nyuh panganan monechan wanah kataptoy kepechah ketang luchi kutok min monunguh kwiah lunchi kemichah par ngoh walaka akomburan pat kanget atonih akalukuh nyoh kangunah atonih aah atangan kyakichuh pat kowah tang acheytanguh pat ngoh wolah sa saba ayokunah keyh tinih saa nane mitah. Mitah job mitanyih parenyun angunah atonih angwan pat ketang wolo le kokitang isharan chopah kawh kanget pah moningah kepah kapanganan nyuh monechaenyuh alafu historih tagh nyo kipaey nyoh ripah katuwit kikihtang ruwon nyan karuyah nyop karam atinah ngetah tekwagah kengetah akehsooh mba ksooh pat mba tekeruyah kesagh tekwogh kesagh akeah pat ketany ketang chih katangah ishare nichan lenyonih pat lenyonih pa kokoy meminyeh kitangah nyini mih keyh ooh kasih nyan nyoni pat pa kyak ngoh yapah pat aamaminyeh mbolea na amitah mwooh atayh lenyonih nyoh kingwanit uchumi kenyani nyoman sahii kentoouh chokan ngwoonachituh wechara kelechah kiahlanee eki kuhwenih kapkonah wenih wenih wah wenih kangit nyon wenih le matawh leh kenya cheteh pat le paytough chinih kirosah pat chinih leh mataw kuroswech lah lendenee kesiwah lah lendenee atonah tengoyyeh wangan kogh yeuh angah akuna karam kinyorchinechah anah chichah pich kwuleh lenyonih chonih choh ketumianechah meminyeh kitanyah.